اذا كنت صحفية اول شي بسأله شنو اللي خلاك تدخل عالم الفن? عشان اعرف دوافعه بعدين بسأله شنو اكبر تحديات واجهتك? عشان نفهم الجهد اللي بذله واخيرا بسأله شنو نصيحتك للشباب اللي يبغون يدخلون هالمجال عشان نصيحته ممكن تلهم الكثير منهم.